Alura mi fazu part dë 'na dë 'na asuciasiun ch'al e l'AIB e praticament a sun incendio incendio boschivo e niente fazu fazu sto tipo dë volontariato perché a m'pias e pöi al e 'na coza impurtanta, ën po për gli incendi ënt i bosch o se no për la viabilità ën le feste, le fère, cule coze li